إذا خيروني باش يكون عندي مكتبة شخصية فيها كل كتب، والا معرظ فني فيه جميع اللوحات، يعني باش نختار <hesitation> مكتبة شخصية، أنا مغرومة بالكتب، ونحب الكتب، ونحب نقرأ الكتب يعني في جميع أنحاء العالم، وهذيا تعتبر ثروة، ثروة كبيرة، يعني صحيح يعني هذا لا يقلل يعني اللوحات، وأهمية اللوحات، أما ديما تبقى <hesitation> الكتب هي المنورة للعقول وهي أكثر حاجة يمكن <hesitation> تبدل شخصية الإنسان.